Gjuha edhe mendimi janë ngushtë të lidhura, sepse gjuha na lejon me shprehë edhe organizu mendimet tona. Disa besojnë se mënyra se si flasim ndikon gjithashtu në mënyrën se si mendojmë, përmes strukturës edhe fjalorit të një gjuhe.